पहिली तेंका बर्या तारें धुवन घेवुन पुशुन कडुंक जायें मागेर तेंचेर बारिक बारिक तुकडे कडुंक जायें पण चड बारिक करपाक जाईना नळया तेह मागेर शिजले काय खुपत बारिक जातले, मागेर तव्या थोडा तेल घालुन त सळसळा काय तेटूं तेह मशरूम घालुंक जायें, मागेर तेह गोल्डन कलर जाले काय तेटूं बाचीचा साहित्य घालप आनि सांक्या शिजवून सर्व्ह करप।